Alay gny paty da apetraky atetiny eo; da lafa mipetraky atetiny eo i paty igny e! <noise> da atao amin' gny fagnodigna azy atoy gny tagna; da ahodiky i fagnodigna azy igny da miha midina gny paty, da mihidy ambany agny izany; <noise> da adohidiky, ahodiky, ahodiky, ahodiky, ahodiky; da <noise> miboaky amin' gny lohany aroy sady lasa fisapisaky, <noise> da lafa tapitsy igny paty raiky gny da alay; da laha mbô tiategna ho fisapisaky kokoa i da <noise> regleva. Atao amin' gny maha fisafisaky kokoa azy; da mifamafy izany i <noise> fagnodina azy igny; <noise> da ahodiky da mihafisaky, mihafisaky amin'ilatevagna azy. Da izay gny fampiasa anigny.